पुर्तगाल के बारे म भी मोके ज्यादा कुछ पता नही हवे। लेकिन वहा के आबादी हमन से कम हवे अउ वहा दूसर भाषा बोलथे।